So jongi ndiyam maada haa dollake sai jiffina. Daga don sai ngadda kofiyel maada gada a wati suga so a yiɗi e coppi maada. So a wati ndiyam maada sai mbaylita.